که داسې وای، نو ژوند به ډېر بې خونده او بې رنګه وای. بل دا چې، که چيرې د انسانانو قوارې يو شان وای، نو د هغوی په پېژندنه کې به

صبر کول په ځینو مواردو کې ګټه لري، ښه کار دی، او په ځینو مواردو کې ښه کار نه دی. مثلاً ښه هغه وخت دی چې ته کله <hesitation> یو نوی کاروبار شروع کوې او په کاروبار کې نوی یې، نو هغه ته زړه نه وهې، نو بې صبره کېږي به نه یا که زده کړې کوې، نو زده کړې یودم نه ترسره کېږي. نو هلته به له صبر او حوصلې څخه کار اخلې، خو په ځینو وختونو کې ښه کار

انسان ته الله تعالی پوهه ورکړې، شعور یې ورکړی، تر څو د همدغه عقل او شعور څخه په استفادې د ښو او بدو تر منځ توپیر وکړي. که یو څوک د خپل بد کردار له وجې شرایط ملامتوي، نو دا به یوه ډېره غیرمنصفانه پرېکړه وي.

د بزګر د میلې لمانځل ډېرې ګټې لري، یوه ګټه خو یې دا ده چې خلکو ته خوشالي ورکوي او دغه د خوشالۍ لپاره یوه بهانه ده. بله ګټه یې دا ده چې د بزګر په اهمیت باندې خلک پوهېږي، یعنې دغه بزګر دی چې ټول کال ورځ او شپه ستړیا ګالي او موږ ته خواړه برابروي، چې په دغه ورځ د بزګر له دغه هڅو څخه باید ستاینه وشي او خلک

که چیری ټول موټرونه په هوا کی د پرواز کولو وړتیا ولری نو په هوا کی به هم د ټکرونو خطر لا زیات شی ځکه چی په ځمکه باندی سړکونه شته او ښه معلوم مسیرونه دی معلومی لاری دی او ترافیکی اشاری لګول سوی دی نو خلک کولای څخه له ټکرونو څخه مخنیوی وکړی خو په هوا کی معلومی لاری نسته ازاده فضا ده نو هر سړی چی کومه خواته یی خوښه وی ورځی د ترافیکو اشارو نصبول چی اوس وخت کی ممکنه نه ده خو که په راتلونکی کی چیرته ممکنه هم وی

مورنۍ ژبه یوازې د خبرو وسیله نه ده. مورنۍ ژبه چې ده، دا د هغه چا هویت څرګندوي. همدارنګه که مورنۍ ژبه پرمختګ کوي، نو د هغې ژبې ویونکي هم ورسره پرمختګ کوي. که د مورنۍ ژبې <hesitation> لوستونکي <hesitation> او ویونکي فکري پرمختګ کوي، نو ورسره د دې ژبې ټول ویونکي فکري پرمختګ کوي.

که انسان تل عمر ځوان پاتې کېدای، نو نړۍ به بده وای، ځکه انسانان به نه زړېدل، هغوی به نه مړه کېدل، په دې صورت سره به په نړۍ کې به بې نظمي رامنځته شوای وای. د انسانانو شمېر به له حده اوختی وای، نو انسانانو ته به کافي خواړه، او کافي طبيعي او غير طبيعي سرچينې موجودې نه وای.

په کال کې زما د ژمي موسم ډېر خوښېږي. دغه موسم چې دی، زما په دې خوښېږي چې یو خو خوله پکې نه وي. زما خوله کېدل ډېر بدې راځي، او له همدې وجې زما اوړی بدې راځي. او بل، زه په ژمي کې همېشه د خوښۍ احساس کومه، زړه مې پکې خوشاله وي، خو په اوړي کې، ګرمۍ کې همېش

د اختر په لومړۍ ورځ باندې تر ټولو د مخه مسلمانان د اختر لمونځ کوي، او آلله تعالی ته عبادت کوي او د دغه خوشالۍ شکر ادا کوي او بيا د لومړۍ ورځې څخه تر دريمې ورځې پورې دوی خپلو خپلوانو سره ګوري اختر مبارکي ورکوي خپلو ملګرو سره په مېلو او چکر وزي ، کورنيو سره وخت تېروي ښه خواړه خوري نو اختر په دغه ډول لمانځي

یوه لاره خو یې دا ده چې کور کې څوک د اوبو نل یا ذخیره لري، نو بېځایه دې اوبه چالانې نه پرېږدي چې بېځایه وبهېږي. یوازې د ضرورت په وخت کې دې اوبه چالانوي. بل دا چې که څوک په <hesitation> باغونو او <hesitation> پټیو کې برمې لري، نو هغه اوبه دې بېځایه نه بهوي، له ضرورت نه علاوه. ځینې خلک شته چې شپه او ورځ اوبه یې د برمو څخه روانې وي، بې ګټې. نو د دې مخه باید ونیول شي. همدارنګه که یو څوک په شل دقیقو کې لمبلي شي او هغه په تشناب کې یو ساعت وخت تېروي او هغسې اوبه پر ځای بهوي، نو دا هم اسراف دی.

د زړو کورونو ړنګول يا ورانول او نوي جوړول د هيواد په اقتصاد کې مهمه ونډه لري

تر پنځه ویشت کلنو ټیټ پښتانه ځوانان اکثره د دوی عقل خام وي، او دوی ډیر ژر د نورو خلکو خصوصاً د ناپوهه مشرانو د فکري تاثیر لاندې راځي او ذهن یې مشغ

"""ازادي او پرمختګ دواړه سره تړلي دي، بې له ازادۍ پرمختګ ناشونی دی."""

که زه د نړۍ تر ټولو مهم راز باندې پوهېدلای نو هغه راز به دا وای چې قيامت په کومه نېټه راځي

ته يي کولی شې؟

دې کې شک نشته دی چې ټکنالوژۍ انسانان لټان کړي دي، او دوی د دې پر ځای چې له خپل فکر څخه کار واخلي او خپل ذهن ته تمرین ورکړي، نو دوی ډېر کارونه په کمپیوټر او موبایل سره ترسره کوي، مثلاً

که پیسې نه وای، په نړۍ کې به راکړه ورکړه او تجارت نه وای او انسانانو به د خپل ضرورت وړ شیانو ترلاسه کولو لپاره، <hesitation> پیسې یا بله کومه وسیله نه لرلای. خو بله موضوع خو دا ده چې پخوا وختونو کې چې پیسې نه وې، په لرغونې زمانه کې، نو انسانانو به د نورو توکو چې هغه اکثریت خواړه وو، یا <hesitation> غیرخوراکي توکي مثلاً سره زر وو، اوسپنه وه

که نوی ښار جوړ کړم، نو لومړی به په کې ښوونځي جوړ کړم، ځکه چې دغه ښوونځي به ښار ته نوي پوهان، نوي ډاکټران، انجنيران، نوي هنرمندان او نوي د فکر خاوندان شار ورکوني ته وړاندې کړي.

که مې راتلونکي ته سفر کولای شوای، نو له نن څخه زر کاله وروسته وخت ته تلم او ليدل مې چې انسان څومره پرمختګ

زه به له غازي امان الله خان سره ملاقت وکړم او هغه سره به خبرې وکړمه او زما به ورنه لومړۍ پوښتنه دا وي چې تا خو د افغانستان لپاره ډېر خوبونه ليدلي وو خو ته ډېر تېز روان وې او ته، ته د دې ټولنې په نبض باندې نه پوهېدلې تا پښتانه

زموږ په ټولنه کې د خلکو په ذهن کې دا خبره پیچکاري شوې ده چې تعلیم ګټه نه کوي؛ یوازې هغه څوک چې واسطه ولري او پیسه ولري، هغوی به مخکې ځي، هغوی به دندې اخلي. او نو دغه یو منفي فکر دی، او دا یو منفي ذهنيت دی چې زموږ ټولنه په اکثرو.

زما په نظر چي پيشو به تر ټولو خوږي خبري کولی

زما په نظر د کلي ژوند د ماشومانو د روزنې لپاره بهتره دی، ځکه چې د کلي هوا پاکه وي. په ښار کې ګرد او غبار، د موټرو <hesitation> دودونه، د ماشینونو لوګي، دغه هغه څه دي چې د ماشومانو په ذهن او تنفسي سیستم باندې بده اغېزه کوي. او دغه ماشومان چې دي، فکري پرمختګ نه شي کولای، ذهن یې

تعلیم او پیسې دواړه مهمې دي خو پیسې هر چا سره نشته دی نو په دې خاطر باندې تعلیم د پیسو ترلاسه کولو لپاره یو ښه وسیله کېدای شي انسان د پیسو ترلاسه کولو په لارو چارو پوهیږي، د پیسو مدیریت باندې پوهیږي او همدارنګه د پیسو ترلاسه کولو سرچینې رامنځته کولی شي.

د سهار هوا ډېره پاکه ده. موږ د چای څښلو لپاره ناست وو. دغه کتاب د لوستلو لپاره ګټور دی. کابل د افغانستان مشهور ښار دی. زموږ هېواد ډېر لوړ غرونه لري. هلکان په میدان کې لوبې کوي. نجونې هره ورځ ښوونځي ته ځي. د سین پر غاړه شنه واښه شنه شوي. نن هوا لږ وریځ او سړه ده. زه له خپل ګران وطن سره مینه لرم. ډوډۍ په تنور کې پخه شوې ده. اوبه د انسان د ژوند لپاره اړینې دي. مور مې ماشومانو ته کیسه کوي. د شپې له خوا په اسمان کې ستوري ځلیږي. بزګران په خپلو پټیو کې کار کوي. موږ ټول باید تل رښتیا ووایو. درواغ ویل د انسان اعتبار له منځه وړي. علم زده کول انسان ته رڼا ورکوي. د پسرلي د ګلونو بوی ډېر ښه دی. ژمی راغی او هوا ډېره سړه شوه. پسرلی د کال ډېر ښکلی فصل دی. موږ په خپل هېواد کې سوله غواړو. روغتون ته نږدې لوی درملتون شته. بازار نن د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه لري. سپین موټر په سړک روان دی. الوتکه په لوړه هوا کې الوتنه کوي. زه دلته د خپل ملګري په تمه یم. د هغه خبرې ماته په زړه پورې دي. موږ باید د خپلو مشرانو درناوی وکړو. کوچنیان باید له مور او پلار مینه وګوري. نن مې په دفتر کې ډېر کارونه وکړل. د غره سر په سپینه واوره پوښل شوی. سیندونه په ډېره چټکۍ سره بهیږي. زما د لیکلو قلم رنګ نه لري. د کتابچه کاغذ سپین او پاک دی. د خونې کړکۍ مهرباني وکړئ خلاصه کړه. مهرباني وکړئ دلته خپل لاسلیک وکړئ. آیا ته سبا ته فارغ وخت لرې؟ هغه زموږ په کلي کې ښه سړی دی. موږ د روښانه راتلونکي لپاره هیله لرو. ونې موږ ته تازه اکسیجن راکوي. د دې ښار سړکونه ډېر پراخ دي. هره توره شپه روښانه سبا لري. صبر کول د لویې بریا کیلي ده. تل هڅه وکړئ چې ښه انسان اوسئ. مطالعه کول د انسان ذهن روښانه کوي. سهار ورزش د روغتیا لپاره ګټور دی. د انګور باغونه ډېر ښایسته ښکاري. د مڼو حاصلات سږ کال ډېر ښه دي. زه له خپلې کورنۍ سره اوسېږم. د لوی ښار ژوند ډېر بوخت دی. موږ باید پاکې اوبه ضایع نه کړو. پاکوالی د ایمان ډېره مهمه برخه ده. مرغۍ په لوړو ونو کې ځالې جوړوي. لمر ځمکې ته تودوخه ورکوي. د باران اوبه ځمکه خړوبوي. د ژمي واوره سپینه او یخه ده. د باد د لګېدو غږ اورېدل کېږي. موږ د خپلو مېلمنو هرکلی کوو. پښتانه ډېر مېلمه پال خلک دي. تاریخ د تېر وخت مهمه هنداره ده. موږ خپل ملي کلتور ژوندی ساتو. زموږ بیرغ په لوړه رپېږي. کلي ته تللې لاره ډېره اوږده ده. هغه په خپل رسمي کار کې تکړه دی. موږ باید تل همکارۍ ته چمتو اوسو. د خلکو په اتحاد کې لوی برکت دی. نفاق د ټولنې د تباهۍ لامل دی. جنت د مور د پښو لاندې دی. پلار د کورنۍ کلکه ستن ده. ورور د خپل ورور لپاره بازو دی. خور د وروڼو د زړه ټوټه ده. رښتینې ملګرتیا په سختۍ کې معلومېږي. وخت د طلا په څېر ډېر ارزښت لري. تېر شوی وخت بېرته نه راګرځي. نن ورځ له پرون څخه ډېره ښه ده. سبا ورځ به انشاالله خيریه وي. غم او خوښي دواړه د ژوند برخه ده. موږ باید د خدای شکر ادا کړو. خدای ډېر مهربانه او رحیم ذات دی. لمونځ د دین محکم ستن ده. روژه نیول د صبر ښه تمرین دی. زکات ورکول د انسان مال پاکوي. حج د اسلام ډېر مهم رکن دی. ښه اخلاق د هر انسان ښکلا ده. رښتینولي د نجات اصلي لاره ده. غلا کول په ټولنه کې لوی جرم دی. د ظلم پای هېڅکله نه لري. عدالت د ټولنې مهمه اړتیا ده. قاضي باید په پرېکړه کې عادل وي. پولیس د خلکو د امنیت ساتونکي دي. ډاکټر د ناروغانو په مینه درملنه کوي. انجینر د هېواد لپاره ودانۍ جوړوي. بزګر په ځمکه کې غنم کري. خیاط خلکو ته جامې ګنډي. نجار د لرګیو ښایسته کار کوي. اشپز په پخلنځي کې خواړه پاخوي. موټر چلونکی باید په لاره احتیاط وکړي. د اورګاډي پټلۍ نوي جوړه شوه. برښنا زموږ تیاره کورونه روښانه کوي. ټیلیفون د لرې اړیکو وسیله ده. انټرنیټ ټوله نړۍ سره وصل کړې ده. راډیو تازه خبرونه خپروي. تلویزیون رنګارنګ تصویرونه ښیي. کمپیوټر زموږ ورځني کارونه اسانه کوي. قلم له تورې څخه ډېر تېز دی. پوهه انسان ته لوی ځواک ورکوي. ناپوهي د انسان لپاره تیاره ده. تجربه د علم او پوهې مور ده. له مشرانو سره مشوره کول ښه کار دی. د سفر ملګری باید ډېر ښه وي. کور مو تل ودان او ژوند مو خوشحاله.

د ژوند په کړکیچنو پړاوونو کې يوازې هغه څوک د هسک تر پولو رسيږي چې هوډ يي د غره د ډبرې په څير کلک وي

افغانان خو داسي دي چې تقریبا ٩٠ فیصده په ځوانی کې مممم د عاشقی له دورې څخه تیریږي او په دغه وخت کې نو دوی د شعر او شاعری څخه ګټه اخلي چې معشوقو ته د مينې پيغام د شعر له لارې ورسوي مممم او هغه د خپلې مينې

که ونو خبرې کولی شوی نو د بادام ونې به څه ویل او د پستو ونه به څنګه غږیدله.

که وجود درد نه لرلی نړۍ به څنګه وي

آیا ستاسو په نظر پرمختګ له ازادۍ سره تړاو لري کنه ؟